आमी दोनगी असता तेवा आमी बारीत म्हज्या कारतो। आमी दोनगुत बकीचा सगळ्या मदी असोव जेंचा चड एका मेका वांगडा पडता आनि अमका अनिंग कोणाची गरज पडना। तेडिस आमी दोनगी जान आयताचे पिच्चर बगुंग गेले आनि बारा बाहेर जोवंग बिन शुशेगत घरा येले। हेका लागों सगळी जना आमचेर जलतात आनि आमचेरुत नजर असता।